هنجيب الطفل وبعدين يعني <hesitation> هنمسح مكان <hesitation> المنطقة الحساسة بحيث إن هي تبقى نضيفى مفيش فيها أي <hesitation> يعني <hesitation> فضلات أو كده <hesitation> ونتأكد إن المكان نضيف و ن- لو نجيب البامبرز المناسب المقاس المناسب مثلاً واحد أو اتنين أو تلاتة كده، ون- <hesitation> لبسه، ونلزقه من الجنب بحيث إن هو يبقى ماسك عليه ميسيبش يعني.